जैसे प्याज होती है। तो उसे भी ठंडे में रखना चाहिए और सूखा होना चाहिए। वरना अगर गीले में रखा तो वो सड़ भी सकती है।